﻿تدخل على موقع هوت ميل وبعد تلقى في <hesitation> الصفحة اللولة، إنشاء حساب جديد. تكليكي على هذاك إنشاء حساب <hesitation> جديد وبعد تخرج لك <hesitation> باجة وين لازم تدخل الاسم <hesitation> وين تدخل اللقب <hesitation> تاريخ <hesitation> الازدياد <hesitation> وين زيد يعني <hesitation> والاسم اللي راك باغي ت-يقولوه اسم المستخدم اللي راك باغي ت-تخدم به الإيميل ودخل تاني إيميل واحد آخر أون كا هذا الإيميل الجديد اللي راك تحل فيه تبلوكا ولا نسيت له المودباس نتاعه لازم تكتبه وتاني الخانة نتاع وين كاين تدير المودباس بعد من تدير المودباس وتدير أوكي <noise> خلاص راه يكون <hesitation> الإيميل الجديد نتاعك <hesitation> تحل.